<hesitation> Najeriya <hesitation> die aciniga waida di fairi yurai re tulairi kilbai yu leniyu di lunige waida acula, die kala kakkin yo cini ga waida ga dai nge waida najeriya fudo fide namu fudo kurmiwo fudə fuden ge kirti wo gudo dai dai tula yo dam ge acula duna amma fudo ngamu yalla namu ngo fudo sokoto borno yu dangi zaffyon naji awal jau naji kilbai gede dacige din zafiyen nge duna amma zuguniyo zariya au yu diecio yo njili zariya yu dinwo jeringo a dan tulai yonge naji duna dan wo co yalla mun ama fudo kurmi ibadamma yegu legos yeyu ibabam ma yeyu ton fudonge nge nyemiri neja delta yen ge emugu yei gu dan aji ha dilagon daɓus ago ciro awange dabu cirodin ndilagogi dabu wudanwo ndilan yiman ge dabun gece tulai yomun gudo yamai gal dauwong kurgu samyi sanyi lugu damediga dan go wayga go y acul nefe jin kala kie muri kuru wayda nungeu dau ga nun alliga fow go yiman. Njəge fouwayu njəge kuron ngudo netti kasam ga alliy dilage hamniro yelli dabba gudo di lagi ham wori naji alliyan dingi haburi nacara daiwado dilagan nge aro dairam affico wanai nge wuli nga di him ham ciu hinbe gudo da yu imam hindu niji mital wudi gan iyiman go yuji loni yu kilbaiyon yo ga yimango alligai dan gace meni gan dilaga nawe airgen ge waydo niji tulai no bila gukkə niku bainge aji alliyen affi co dan naji awo dina naji fouwo do negerai kwndau gudu negerai kwandagu necega kalmai kalmai geben dige tulaiga njəge kandagi nigacalai na wayda laniyu kilbaiyu yinan ge jirero yunan ge alliy.